Mana magit ni di, paitia ati tara balanaguan, ure nian iat, nam ra <hesitation> a pinapara, <hesitation> a nigir, ma pa. <hesitation> A pinapara, a vaninara ure, nam ure <hesitation> di kumit ra mana mapinai, di pale aro ra pi, di ip na ra pa, ma di pelegia, di vung taria urama tara mapinai, di pulu ia, ma di vi bat ia. <hesitation> Di voto bula ra iap tara ubu, tago da pare tara ubu. <hesitation> Di, a iap i vaninara ba i tar malmalapang, di di vu ra iap ba <hesitation> a vat uro paria di vung ra a pupulu na ra pupulu na magit bea a pinapara urama tara ubu. Namur di bokon mule ma ra na mana vat. Malamalpang na vat. Bokonia, di di vung ra mana <hesitation> tubatuba liu <hesitation> di vung ra tubatuba tana pi va. Na va urai ningene, ari ningene na mao da, da, da, an pa ia tara <hesitation> a iap bea nam ra ubu, pi di, dia ian ia. A nigir bula tikai, a nigir di vaninare ra lama, di kaia. <hesitation> <hesitation> Mana nigir aumana lavur mangana nigir. Aibika, a kagua, bea, nam di pa- pait varbaiane, bea nigir na aibika bea nigir na kagua ma a karakap bea a pumkin. Nam di ti mal varbaiene diat. Tika tikai tikana nigir iat. Di tia pait ia damana. <hesitation> Di voto ra iap bula. Mana malmalapang na vat. Vung ia urama tara, ba dia ai vat di ung ia urama tara ubu, di votoa, ba iap uka, di, ba di malamalapang, a vat i malamalapang io di, vung taria urama tara, na ra, <hesitation> kabala ba ava na di, i, di igir tana. Bea lua a mana mapinai. Mapinai iat da vung ra, <hesitation> da mal ra, mal ia iat io di vung ra aigir urama, di vung na ra mana mapi ra magit urama, namur di pur taria, di vung ra vat. A vat, di vung ra vat, di, vung ra mapi na magit marama liu, ma di pulu batia. Di kiungia pa ra <hesitation> ika time uro, mur di, di, di, ta, bea di gire ba itar mao, di palaia, di takan vue ra vat, na ra mana vat di igiria me, arege ra magit abara, na ra mana mapi na magit, io, di tibe pi di ian ia. <hesitation> Ure bula ra pa, a pa i to pa ra mana lavur managana magit, ula, lavur mangana varvakai ina vatang ia dari. A pa ure ra, mana paluka, bea a varkukul, a varkukul di la paitia, di la kul ra pa, di vaninare ure nam ra varvakai. Taumana pakana pi di kul pa iaka pi di iania. Di pare ma da ienia. Ioko nam uka.